المجصود منها الواحد يجدر يوفر كامل احتياجاته وعايش حياته مثلا كامل، مرتاح فيه، وكف- كرفاهية تمام فيه. و مبسوط دائما وكأسرة. جيد معاهم، وكأصحاب وأصدقاء، وأهم شي النفسية لي ما نعيش الحياة الجيدة.